<hesitation> oyiro oma dɛmu han biyɛrira ɲunle-san han ɲunle-san paseke han twa mibinnni ho ho alikɔli nɛzo mibin amu midepe ama ale han wa twa mibin han hublon hublon mi twa mibin a su'aro wo <hesitation> a alikɔli ɓɛ uwa a alikɔli ɓɛ uwa mu'in donk to han ɲunle-san kuwa to han boni